Ndye heye he la nyigo, bmaya dye ha nyigo za hna kpeye, be saga bmaya yna he ba labara kpeye yna, he ga la nyigo he ga hega ebo bibe, ko he ga benyigo dye wye dye woɓa dahe wyenu, he ga be nyigo dye dye wye nu he ga gna he ga lo ba bwari, he ga yi e kpe shna ɓa yi yna domin zango tin dye zhi ye yi gbagba be sa mi gala nyigo mi ga bibebiyi shna ɓa yi yna. Gbnari, mi snu ma kpeye be yi a zamarin, ko be yi azakasa azamari he ga gala nyigo he ga ebebi beyi, ndye bwari hna a ga gna dye a zamari bwari yi nu he gala benyigo hna wo ga mwa de eri mari, ko ma bedye ma, he ga ebebi beyi, dodo abodo ye ndye ɓa a zamago ba ɓa snu chni yna. E etso mari bwa hega be bi dye a za hna ba yi eza marin, he ga bibo aza hna be yi eza marin ezogo dodo lo? Be eri mari be chni wo tnu tnu, be yi, be yi ewo zogoyi be yi, be yi aza nɗye beyi ɓa kaɓenu ni ka gani be gayi za mari nini ebi ndye he la wo hna wo ga zhi wo, be bwayi ari ndye wo azamago gig e oyna wo ga zhi wo ba bwayi ge lo don, wo ribo sa a bata bubuyi ga gna dye ebi ga fara de bobo woga fara ewo bwari so ndye wo ga gni dye bwari he woyi eri mariyinu bi ndye he ga la wo hni he dye ewo he ga dye eri hna wye do ewobo snu snu wo, wo ga yi ebi ndye woga kuwo dye ya yna, wo gayi ebi woga za mwamwa yna, wo ga yi ebi wogayi zalagbanyna, wo gayi ebi ndye wo gas nu tnu tnu dyegoyi yna ko wo ga yi ebi ndye bobo he ga da dewogi woga snu yna. So ndye he ga gala nyigo he, ga gala nyigo, nga ɓebe miga la nyigo yna nga bibo shna dye be yi yna domin he ga wo la nini wo ga zhi he bwari, fefe he ga wo zo lala ge yna wa ze he hyigo hna. <hesitation> Kamar he ga dye nyigoza dye wye ga da wo ɓenu; he ga ewo lopi ge, he ga lo he la e bwari dye kpe baba. Than he ga amgburi chni. Amgburi he wo gayi he ga biwo ɓe abendye he kpe woyin yna e bwari hne tugo tugo lomyna wo ga da ge he fyee, shna bi hne yi yna woyi ri mari, ko woyi eri marim ko wo yi eri kasa, ko wo yi eri kasam wo wobwato ko wo wobwatom, angburi he gas nu… ga da abeh hne ge he, ndye he dye dye eri hna asnu he he gaya he dna tugo he ga gna okay atsi ba do, he ga gnadye he ga gandye a ɓma he snu, he galo, he ga nyi pata lo ge, he ga nyipatalo ge, zhi ɓa zhi zni, he ga gna dye a tu a sa kayna he ga lo nyigo ndye he, zhi ba zhi zhi ena ga kayna sa tuhe, he ga kayna hna gba, he zhi ba gba a ga efe tu fi a gala mula geyna. a tomula ku ge gi he, ga ze he nyigo than <hesitation> a be sni ga bebo, shna aza hna ɓa yi yna, a zado yo, ba yi za kasa. He ga dye bengowye he go gna he ga da wo ɓe, he ga bilo mi mari bwadabe labwiyi bwa he zen hne, kpesnum a zahne eba eba ɓiwo eɓbe biwo ko e ɓa bwari ko ebi ko eya domin ebi bahe ba gna de eri eda nyi ko eya a zado iya babi ko eya ba ɓa zamago bayi sheri ndye bagayi sheri, hega zhi ba ebi he ladu, wo ga zhi wo wo ba bwayi gheri sheri dun, a dodo ebwari hnelo eri be gayi eri marin, eri mari lo beka bas nu yni dye lan, ko ba lo she ko la wna za nuwn, ko ba wu aza ba chni nyize yna ge ba lonuwn ba chni zhi dye gan he ga wolo ebi hne dye bwari wo gne lo yna hne to hedye nɗye hega lawoyna he ga oyi edna he gne bi hni mi la wohi, he gag ne he ga la bindye hni eri ndye hni he ga zhi he ba dye e wo, ko ma wo ga zhi wo ba chni eri hna snu snu dna he bwari wo. He ga dye domin he ga dye wa yi za, ba fi yna ba gi do mwamwam. Tunda eya, de edayi a gna a fi ebwari lo gne, ebi ga bwa gala gelo dun. Eri dodo do ebi ga gni ge yna wa zamagoyi ba bwayi ge lodun, ndye he go dye, dye abwari hne bagi asheri fi, anuwnari, azeba, ɓa a zamago ba fi e etso hna lo. He ga wo lado ɓe wa zhi ɓa tsi bado ɓe wa zamangoyi a ɓesnuyna wa gozhi wo ɓe snu de hne do, ba eya ba ku ɓedo de wo zamango ko woya ndye eɓe gada he gbma, ba wna he bi, be snu ɓa guma, ke he zne he sni yaje so snug a bmiya ndye yi gala nyigo, ya ɓabi bi he wo gna ena wo gni ena, yi busugo tsi dye yi ɓa zhi yi sni yaje, eri ndye wa lag age ewo bwari gna dye w aba do yi bwaniye, wa chni wa hni chni da wye ge hne wa kpe fam, gab ma bma wu kpe fam tu gara a a ɓu mkpe lo tsi aga gnaɗye aɓedye bi shnanɗye hne lo a wok e kpe kondye bi ndye hni bwari wa gni lo yna yi bwari mari nu aga kpe wola gayi bwari labniyinu he gab u he ɗye tugo tsi dye he bazhi he sni yaje sugo. Misa ndye eza ga la nyigo wo ga ebebi, wa kpe ye enyigo za tugo, ebwari hna tugo ɓa fie, re dodo lo na, etso zhi gnuba zhi domin ko wanin zaza hne manyo, labniyiyo bandye mi kpeyi dna wori tso lo beyna.